कार क मुख्य संघटक होलि इंजन, गियरबॉक्स, चेसिस, ब्रेक सिस्टम, और टायर। इंजन गाड़ी क पावर पैदा करदु। गियरबॉक्स गाड़ी क गति और टॉर्क बदलण म मदद करदु। चेसिस गाड़ी क ढांचा होलु। <noise> ब्रेक सिस्टम गाड़ी रोकण क लिए होलु। टायर गाड़ी क सड़ण पर पकड़ बनाइ रखदु। इनके अलावा बैटरी, स्टीयरिंग, और लाइट सिस्टम भी महत्वपूर्ण होलि। सब संघटक मिलक गाड़ी चलण म मदद करदु।